Ano-Ano nne suhu îku urem osume. agunne îku arem orsume aguwe. ayene onor uyowo osume ugu fiahe nne when nge ayeme uguru, ayeme uguru agwe, asuno onor who sepme me usepme osume ewe aba yehwoh ewe, aba esep who mme ago abe ayar wo izome, aba aya izome egwe, egbî înorî ke îse orgwun aba saaye mme orgwun i ekimigwe, offe itat ke igbon anor avarí îgon. akimma inep îgon anap îgon kpor-kpork esan îgo asunne akima igwune oven, ogone-oven Esan kpor-kpork, offe îvuye ke ebon akiba mme ke ewop-wop, ewop mme offe ubok isan, awop mme offe ubara jeni esan, awop mma offe ubara evia esan, awop mme offe ubara itat, offe umuo-jeni nne gaha final ewop-ewop ame, ewop eme kpor-kpork esan îgo, esan mma, iseh sia offe sope anor akibame ìduck, anor kíba iduck, aduck mme attohom eh ava nnime ke uget, atton'homeh animi ke uget ago, arem îgbini ayo kpor-kpork, arem igbini ayo kpor-kpork igo amang anime, ari kuuu ísheke arí Enh ari ishi-akabara isan, ukabara îsaní ígwe anor aka kuba îsonr îje iduck owidangha. akibara iseni ígo ari íke sunnor îkiba ìduck owídangha. befor eshi enh offe înine ke igbon. íburo were nye agwen íye adunck mma. akiba mme aduck. aduck mme. igame efia wor ajeme uto avia. mme igaha utto atat ajeme amang ouu ajug. amag arem garri areme garri ago. asume mme aje afía amang aje aguhu ke affía. anume aguhu ebeme akaba kube. akibe usune ke adop. aka rem îgboni ewi'danghi. aremi bana agwe. nwen nge arigama îremme. arùni ígbon esan. abe mme agoni iyuwor asume ame. înori aje aduck mme bor-buck. aduck mme bor-buck esan ego amang mme animi ke uget du-du Eshí ke igbone effia mmm akibara esan. akibaraesani. ari eke usunor kuber ari uku umang mme íje. auu aua adug igburu awor aje affîa. aduck mme arem ngarriawo afu affia. aduck mme arem ngarri afu affia amang mme aguru amang akana awini. ikpiama idit wor ke nsort Ishi ke îgbon idanhi. egbi ishi. akiba usuno ber ke ikak wor adop. je aka asuno owor uyowor asume amang arem. aremi'me kpor-kpork îsan igo. aka kuba. aka dibime atock-tuck. bangha nge aremina ke osu-sor arem mma gba nne. du-du ishi du-du arem mme kpor-kpork ísan. aremi mme îsan igo aka kuba me idon-dono orsume. agup beh kpor-kpork îsan akak dumume atuck-tuck. ke'nge aremine ke orsuzor aka admie eto idanhi. aka asunne onor isep wu me. ke egbi orsume ikiba owor orbuck igo. íma-beh atte orsunne agam aje rep orsume kibe idanghi amang aka kiba. esep-sep. wor gaje afade aduck arep. akîma íshi iburu ame wer afi ejane wor nne aje-aje. afi íta-wor íjenne nne adep-adep adep-adep. afi ŷane wor nne arem garri arem garri. arem garri awor ago asump garri awor aje affia aye îzenuck. amang ba arep gbanana gbanana gbanana ke ígon gud ígbanha. adibe íjegam ogbuck ngare ye. aribe îje gam obuck ngare igburu mme ígaha orbuck othom ari. ajeme îquo mme Eke amang arem ngarŕí. íquo mme eke amang arem n̂garrí. íquo mme eke amang arem ngarri. iffia edep-ídep. effia aguhu ke ekpar. aguhu ke ekpar. gbanana bag du-du ishi ke egbi emon ike ísanaka edime etuck mme nge ari'ne rem mme. wornge ari-nne rem'me